Aaa tjimbapewa oruveze rokuringa kouye mevanga okuyenda kehi eraranganda naete ndi o zimbambwe otjina tjimberihonga ovandu mbaza kehindo ovandu mbeungura nomasa ovandu mbetjiwa okurimemena oviungura vyao oveni mena rotja tjiwataara nandarire ozo peresende zovandu vetu mbahaungura verara uiri nokuhupa kovandu varwe posia ovanatje mbaza kehi rarwe ombekurimemena oviungura mehi retu ombetjiwa nangarire andarire ovina mbiri kongotwe muvero wondjiwo yoye uriri maranda otjina kongotwe omuvero woye eekurandisa kove okutja tjiwai kehindo mokerihonga omiano vyomerihupisiro mokerihonga omiano vio kutunduuza ongetjeva mena atja nokyekuvatera ovakwenu noho imbo varwe mberimwi ozo peresende omirongo muvyu mbehaungura kutja haa aa ovanatje vehindi vaza kwarwe posia ombeungura kombanda yetu nu ozondunge ndumavekupe ozonda ehi ndimbivanga okuriangera tjinene kutja ndjo ngorongova yao yawa nu vamuna kutja ongorongova yehi yawa posia nguno ngwi kuno vandu mbapata omake mumwe mbehavanga okurivatera okutja opumbimuna kutjavii ohepero tjinene okurihongera kovandu mbuu mberimenmena oviungura tjinene eehi ndimbivanga okuriangera orondo.